بالنسبة لحفظ الطفل للقصايد عن ظهر قلب. مهارة تنمي مهارة الحفظ بالنسبة للطالب. لكن ما راح يستفيد منها بشكل كبير في الفترات التالية في العمر إلا في حالة إنه هو لو حب يقتبس ببعض من القصايد أو خلافه لاكن كماده أساسيه ممكن تقتصر بس علي المراحل الأولي